Hitande ujinere didi e sappo e jeewetaati woni hitande ko mi fuɗɗi e demal e ngessa am, ka hoore am.